Ia! Magneky za fô ohatra hoe ronono avy amin'ny raha maniry tsy lazainy fa hoe ronono satria fahafantarako ny ronono, ny ronono miboaka avy amin'ny biby <hesitation> araiky dia hoanin'ny zanany.